בסרחה נפקד א-סמע אהון מן פקד אלבסר, חית אלרויאה קטעטינה אלתואסול מע ג'מאל אלטביעה ו ווד'וה אלאח'אב, א-סמע מחם, בסח אלחייאה בלא רויאה אסעב בזאף, בלאיין נכדר נקרא תשוטף אלאלואן נסתמתע בבנ אלסמע ג'י קטעדר יתעווד שוייה בלוגת אלאשאראת.